Romeru, aju, cravu, tomillu, albehaca, cominu, anís estrellau, pimienta, pimentón, eneldu, cúrcuma, nues moscada, cilantru, chile, jengibri, oréganu, curry, perjil y muchas más que de seguru agora no recuerdu. Mi agüela hazia remedius caserus pa los doloris con algunas d´ellas i siempri me hazian bien. Las mujeris del mi puebru pusiorin un ultramarinus ondi vendían algunas de las sus rebrujas i assina sacaban algu de dinerinu pa la familia. Entodavía recuerdu a los vezinus preguntal por frasquinus pa los doloris del costillal y d´espalda. Hue otra época, peru la mientu to los días, por lo menus un par de vezis. Antis, sabiamus muchu más de prantas, espezias y remedius, agora to se busca en el Internet.